अन्ग् न है बोहुत् मने फवोउरिते म ब दुन्गो ऐद जन् हिस्तोरिचल् दिशेस् दुन्गो फुरन् आद म ब नि। किन्तु अन्ग् लु गैय जने, पर्स्तौ न जबै बिर्यनि। भिर्यनि है बोहुत् रुकुम् नि थगि, अम त्से दुम् बिर्यनि नै उकु बन्शिन् म जन्ग् म न। अम् प्रए दोस। अम् प्रए हिस्तोरिचल् औ जन्ग् एत्कल न है समोस ब, बुत्तेर् छिच्केन् जबै। रोगन् जोर्सोन् नै दुन्गो। अम् प्रए छिच्केन् तिक्क मसल जबै। अम् प्रए दल् मख्नि जैय, कबब्। अम् प्रए मेर ल दुन्गो बोहुत् विजि न जने। अर सौ तिन्ग्नि जबै थगि अप्पम् जैय। अम् प्रए खिर्। अम् प्रए खिछ्दि जबै, कोर्म, फिश्। मेर ल दुन्गो वद पव्, परथ, पनि पुरि। मेर ल न जने नु गैयन् गि। अन्ग् तिमे म न ब, अन्ग् बिकोजै त्रै कलौन लु गैय र।